Miirə gwa n neenen do'net, do'neta n nee miirə gwa'at, n neenen bori, n nee nen kəi, n neenen agwaagwai. Neekaa iirək gogon baar, gə gombaar pa mona le'gə. Booi a eyi a gooski gbəəg, saa tos buiya mooi gbə'rə. Mona tosi pu gbərə, a eski en maam, a eski en rek, a dopski don dangs, mona gau wo'oosə gə in dəllə te'pagə, a dopsi dangs. Mona gan dəllə te, araa laasi su gamn eki, are laatəki lan reka i rekak. Mu samman rek oi sii borə nok ii, a pe'ek pen reka eki, a yibk naa weesa mondəs saa katə, saa esi. Mii ina go'rə sə gə n i neekəna do'netan, donet go'gon gwa roo, monapu gwa mon muzə, do'net na pi gwa, a le'eklen paka naa do'netta eti, ina pu lagsək una rə, a bi'rəki bin, bi'rəkaa a bi'rə ni eki, goopu ni a pak pu naa iik, ii boo i geeka gen, ina kees yam, moa keeta ar ukarə, mona keesəni pu rek’ mona keetə ar ukarə, mona gətə gwa, ina oga i noktək non sii zaa mondə. Nok i kees kə naa kinka rek moorə na'rə, i laa reka a eskik, mona ti̱i̱s neta oot, a laadan una sə a ree pe'tə sə a za esi sii regə. Ri'eri naa kəi, kəi a eyi a deeskden gwa, agwagwaai a deeskiden gwa

Bara eyi i be'tək ben sə yangi ya ii sii keetə te'ka, yangiya eyi nootək, ina noo ina dga pu gbikiyi gbi, ii gobən i me'tək men, ina me'a iirə i me'i eyi gə ii be'ekben sii nootə. Mona pi eski reka wessakrə, a oki i lo'ok pa gwaag iiskə naa kəi, gwaag yisək gə naa agwaagwai haa naa bui ya eyi. Sə bui a eyi, na go'sa a maagəs bui a yingəki yin sə gə a laa negəz, saa yin negəz saa de'su. Mona de'su, kəia eyi naa agwagwai a eyi gə ina be'tə, a le'eklen gə tuuki saa yingi saa yiu buuz. Moogə ri'eri mona puyedəsəkrə apu yedəsəkrə. Ina ni zaam an gə kingka pa. Neta mon a de'es eti a kingkin wees te'ka saa gbaks. Wees a mona kunə, a ri'gəkan monnas, weesa gəbən una naa, mona i ura saa pe'ek saa bo'on tomsa rees az. De'eska in go'gon, de'oska in ina wessan ni, ar uka rə mara ginz zasa naa tuks, a ruuk saa re yiptə gala ar ukarə pa, a kaak ina mondə eni saa boksu gus saa ru'su koo saa esu sə regə. Mona de'es pa, sə gə a yigba sən gə na piipa, a bo'ok riga go'gon a de'es net saa kween zo'te a andəi. Uza naka zaa oorək rə bo ii ina gala kəkan Bo'ok naas, ni a bo'kən sə a are yiptən unak piipa, wees pisapa a bo'ok rigaya, a mondə a de'es eni a kaakan saa esə ura ezi sə re bo'tən naas a ullə esi. Noka riik a de'es net, do'net sə na kwee aa zur. Mona de'es do'net pa, a bərək baar, a koolək yenŋye’ maza po'kaz piipa. Mon bo gə zura mondəl, a le'gə bo'ka una pa, keesəka wees saa yimm una pa. Amaa donet a eti na pii, a meekmen ni a bo'kən sə a po'on doomei, sə gə a po'on jeewi, saa po’ yangiya mondəi. Mon zura mondəl gə saa kamnən toms sak <noise>